الأطعمة مُتعدّدة الأنواع يلّي هيّ بتعمل ريحا للفَم يلّي هيّ إذا أكلت إنت أخصّ اشّي توم أو بصل بي ألب الأكل خِصّة إذا كان ني مِنو مطبوخ بي طلّع ريحة تم كتير كريها وبي صير الواحد يبعّد من جنب الواحد التّاني لحتّى ما يشم ريحتو، وفي كمان إذا أكلت زنجبيل الزّنجبيل أو الكاري هولي كمان بي طلعو ريحة تم كتير كريهة، مِشان هيك نحن منتجنّب إنّا ناكُل هالأطعمة هيدي وبالأخص إذا كنّا رايحين أماكن شِغلنا أو رايحين على جامع أو رايحين نجتمع بي أصحابنا مِشان أصحابنا ما يبعدو عنّا نحن وعم نحكي لأنّو ريحة التّم بتوصل تئريباً من شخص لَشَخص بي حوالي تئريباً يعني ما في شي كَم صنْت بيئدر يشمّك أو متر بيئدر يشمّا لريحة بالأخص إذا كانت توم، زنجبيل، حر، بصل، إذا هولي كلّياتُن أكلْتُن نيّين كتير بي طلعو ريحة تم ئويّة وإذا أكلتُن مطبوخين بي خف شوي الرّيحة ولكن بيبئى في ريحة تم مَنَا حلوة. <noise>